Iva say ini suwon yisa siyeya inuman ovu ote mu egbany egbany egbany nu ovui egbany egbany nu ovui egbany ivei egbany nu say egbany nu mi egbany nu suivoi egbany siyeva egbany inuman ovu ote mu iyow iyow iyow nu ovu iyow nu iva iyau nu say iyow nu ini iyow nu suwon iyow nu yisa iwow nusiyeva iyow nu inuman ovu ote mu iyow nu egbany egbany iyow nu egbany ouu iyow nu egbany nu iva iyow nu egbany nu say iyow nu egbany ini iyow nu egbany suwon iyow nu egbany yisa iyow nu egbany siyeva iyow nu egbany inman ovui ote mu ova uva uva nu uvo uva nu iva uva nu say uva nuini uva suwon unva nu yisa uva nu siyeya ovu nu inuman <hesitation> iyow nu egbany egbanny egbany uva nu nu kro egbany nu ovu ova nu egbany nu yisa uva nu egbany siyeva Uva nu egbany nu inuman <hesitation> ovu ote mu itany say, itany say, itany say nu ovu; itany say nu iva <hesitation> itany say, itany say nu ini, itany say nu suwon, itany say nu yisa, itany say nu siyeva; itany say nu inuman <hesitation> itany say nu ovu ote mu itany say nu egbany <hesitation> <hesitation> itany say nu egbany, itany say nu egbany nu ovu; itany say nu egbany nu iva; itany say nu egbany nu iyisa, itany say nu egbany nu siyeva itany say nu egbany nu inuman <hesitation> itany ini, itany ini mu ovu; itany ini nu iva; itany ini nu say, itany ini nu ini, itany ini nu sliwon, itany nu yisa, itany ini nu siyeva, itany ini nu kro inuman itany ini, nu ovu ote mu itany nu egbany itany ini mu ebany, itany nu egbany ovu, itany nu egbany iva, itany nu egbany nu say, itany nu egbany nu ini; itany nu egbany suwon. Itany ini nu egibany nu yisa, itany ini nu ebany siyeva, itany inu nu inuman, itany ini nu ovu ote mu ovu, itany ini nu ovu ote mu egbany itany ini nu egnany nu ovu; itany ini nu egnany nu iva, itany itany ini nu egbany su say, itany ini nu egbany nu suwon, itany ini nu egbany nu siyeva, itany ini nu egbany nu inuman itany ini nu kro ovu omo mu kro ova nu kro egbany. <noise>